Mbáá mbaꞌja inii ríí ma̱goo muthá ríí maxaꞌ, <hesitation> rígá máa mbaꞌja inii ixi̱, jamí mbaꞌja inii máá rí jiduꞌ mangaa. Rí ma̱goo mu̱̱thá rí maxaꞌ rá, xurí ixi̱ tsídíi̱n, xurí ixi̱ ndxáma, rígá má mangaa xúrí ixi̱ ixu̱u̱ xndúdiin, ixi̱ mángú aann- ikhaa ríꞌkhu̱ rí ma̱goo mu̱ꞌthá rí ixi̱ maxaꞌ. Jamí xúꞌkhu̱̱ má rígá mangaa xúrí ixi̱ limúu̱ má mangaa rígá, rígá má ikhaa mangaa aann- ríí tsúú tsú xkúꞌ rá júwé ikhii̱n xúríí aann- xúríí tsúú <hesitation> xúríí tsíꞌbu, xúrí mangaa júwá má tsúú ee nuthúu̱n xka̱ní jamí ríꞌkhu̱ má nuthúu̱n tsúú, nuthúu̱n a̱gu̱ mangaa xúꞌkhu̱ mangaa. Xúꞌkhu̱ máá rígá rí jidu mangaa, rígá rí jidu xúrí silántrú, xúrí i̱- i̱jngaa̱ rígá má mangaa, mágá, rí má mbaꞌja inii ya̱ꞌju̱ mangaa, xúrí narambu̱ xúrí ránú, xúríí ngítsiꞌ o̱ i̱ꞌwáꞌ múrí najma̱a̱ júbá, ikhaa ríꞌkhu̱ má jamí xúꞌkhu̱ má rígá má xúrí xaxtu mangaa, ikhaa ríꞌkhu̱ ú.